Li jorni di la simana nta l’ordini giustu partennu di lu luneddì sunnu: luneddì, martidì, merculedì, giuvidì, venerdì, sabatu e duminica.